Washing machine ni jo kanthmangta. Uitai naahen hai. Korsook nan kanthmangta. <hesitation> Washing machine jo admi ngaapan washing na delta. Soobu tingani mea teefai na toorani. Ta chon kor baagan daak. Chon tui kan tela. Chon wash setting kan seta hai. Minute nga, minute soam. Rang deo, mong deo, ong deo kan seta. Chon i sarf pua nan ka pan delta. <hesitation> Chon ta khan kami ka avirta ni jo. Kami ka lelam-lelam hai kantar. Koko se entik lokoisang kan avira. Kami kan <hesitation> tui ka, <hesitation> kami among la maahen til virtei nan ka data. Avira piang kan kor kan kami til ka atoay virta. Kami atoay vira kan. Athaap deo soop tui na. Chon kor baal kaiti ka. <hesitation> Ascrape tak tui na nga niju. Ataang pui na niju nga chon ataang tui spin na ke onda. Kami ahan, kami tui ahip soosong ka. Rang deng ati vira. Chon kor atong kan tui ka hai. Force mongin atso ka nga nimei.